Ñalngu innde (onomàstico) Ceerno. Gerek en e mawnina ñalngu innde mum en, wonaa ñalngu nguu, e ñaamdu, e yardu, e ñalɗi.